Kekerek pume na, totot tena, na ku mangin nana mes pui USA. Poat i paat pume na, na ku hahate oku petas in tamen na, "Aih, na tou na kinan kuru gun pan i USA, ya kato puno nuh." Berun hate diena, "Skul hahiring oku petas." Bena hate gun erun, "Raeh on, na taraim ogun." Ok, nao gun to skul, sioung poit ogumeh tina neh. Stat yana to mes o henatuut kei on ai peles. <noise> Kato hamanas on bae, hamahu teyouh na sai gun to skul. Hol nangen i eh kap ato skul. Sioung poit ogumeh peles hate gun erun, "Aih, na tou na petas ogun." Be run, "Hahiring oku petas" Bae na, "Raeh on." Na ku nao ku petas to hatatei, mei mis punae youh. Kato hamanas gun o hatohit o nangen tena to hatatei, be na kontiniu gun o skul tena. Na ku na puna tin mes in pan kei na hatatei ao sumatin. Kato gun be na nao guna yu eh, hatatei ogua yu eh. Huenu nangen hakap yana eh be na sioung poit ogumeh peles. Hate gun erun, "Na tou na petas ogun." Be run, "Mei ah, nomu mis hakap in tsans teno. Raeh on no tsimou nambaut tsi sampla tokui be no mu nah yu eh. Hate gun erun, "Na tou nao gun, kame gun o <noise> mes o mangin pea mes ana puna." Be run rangat diena, "No tou na hou kuru on?" "Mei ah, na tou na roroot oku panas ogun ya papu kato sin punin pan i eh." Hate diena, "Raeh on, <noise> tara ona mahut son eno paat oma." Be na, "Wats mamu na nao not oguo." Ka on, <noise> be run hate diena, "Aih, hou petas on a tsimou puo tsi tokui nambaut? Be no mu kui put na, na puo yu eh." Bae na, "Raeh on, na nao guo yu eh." Totot tena ke kate na sin guna. <noise> Na kate na kinan oku panas gun ya papu kato sin punin kain tin napiripo pea, hate die bong in naan on yu eh. Na punomo kate na hon punomo nasah ke mangin nomo. Tokui as yu eh bong in naan on. Bae na, "Raeh on, nao guo be na ku na kinan hamat ih." Tataan ogumeh numa rangat diena, "Aih, eno be hou kuru on? Mei kuru a barah puo." Be na, "Be na kame panas gun o mes o totot, olsem na ga mas na kinan in pan ke mangin na puguna." Be run, "Raeh on, ka pose oriba tena." Ka puma men e eh, hare ne kame as nin mes in tonana nana pune eh. Bein tonana i ih, eyouh nate sin na soson aobot tina piripoi re, ke tapa oria nit ere. Kobe youh pita hakap yu ih. Tonana as yu eh US. Gum puamen to sampla tokui nambaut temen e ih, be youh <hesitation> stori ne men yu ih, papu kame puh nitsi kain totot i ih kekerek puh, Kui haboak tun yu, me pita hakap nipan kei nonongon oku yuh tutuut teyouh. Bae youh hate nemen, "Son emu mangin na boak hare muin kain katuun tarih, no mas nao ku petas on to hatatei. Hatatei a hiring put na kame pomao nate pea tuan sep dibao kain toae ke hamamas memao." Be na hate gun eyouh, "Be kain katuun temen, tuan as on na puma men." Be youh hate on, "Tuan oku petas puo to rang hare rang sin purio tonana." Be na hate gun erun, "Na tuan e rang hare as guo tonana." Bae youh hate ne na, "Aya taraim." Be na, "Ish, kobe na matsingon ogun mei tuan e rang okot puna nongon purio kaopan e ih." Be youh hate on, "Raeh on, kame ma in poat teno kao na be no mume kinan ena." Bae na, "Raeh on." Kao naan teyouh be youh hate ne na, "Na sioung poit petas ogun." Be na, "No sioung poit petas oma tin pan teno nen. Bae na kate na kinan kuru as gun mun pan tena." "Eno ku petas, a hiring puribao tin tokui ke kui mao, no tuan me pita mae pan tena." Be na hate gun eyouh, "Tuan on na pose na tsimou na mas hatuok sin gun saha kain tokui ke mas kui guna." Ba youh hate ne na, "Raeh on kao riba teno pose." Kato on hate gun eyouh, "Yo, kaka pan na na kusi gun numa. Be youh na on, nao gume numa. Kao na teyouh kanat ogun tin bongbong gonan pore guna yu eh, ba youh sep pore ne na. Be na hate gun eyouh, "Aih! Na mangin na kinan kure gun in pan teno." Bae youh, "E kao ku petas ona teno. Ya papu kui sin punomo nasah ke mangin kui nomo, kao na teno." Be youh hate ne na, "Raeh hon, kame nin mes in poat onot no na na tara nomai pan i eh. Pan i eh kinan mao, na numa na paat, na numa na paat tun mes yu eh.". Ba youh hate pan ne na, "No kinan noma para kainkain pone, nasah- nasah ke binit oriba teno kinan dibao eh. Nasah as ke mei a kinan puo youh ih, na kinan dibao eh tin pan tena. A eh, tena eh nika ke mei as a kinan <noise> puana youh eh, me kinan guana ih tin pan temu." Be na, "Youh ba kato puno nuh kono." Be youh hate pan ne na, "Koma bisi, kame not mes o nan tsi mes in poat, no na pita mai pan i eh tena." Bae na hate gun eyouh, "Raeh on, mea naka teyouh." Be youh hate pan ne na, "Son eno mangin na tara kuru nin pan i eh tena, no mas hatatei hanon kuru na saha kain tokui ke kate namot nomo, no mas boak hare nin mes in kain katuun ke takun mes menin rako to mina teyouh." Ba na hate gun eyouh, "Raeh on, mei naka teyouh. Na pose na tsimou guain tsi tokui ke mangin tsimou guana ba na ku tsimou be na ku kui." Be youh hate ne na, "Koma bisi, kame not no mes o naan, no na <hesitation> soat oriba tin pan ke mangin nomo." Bae na, "Raeh on mei naka teyouh."